जश अदामी संघर्ष बी करो मेहनत करो। टी टेटकी भूमिका बी एहम ए। जे अदामी मेहनत बी करो। टी टेसिक या चलो पता की का होदो।